I ciat a pölu avei i stesi problemi di can, a venu borgn, surd, al an mal a lë stommi, al an la tus, a s'ënfreidu <hesitation> al an mal a le a le piote, a s'fan mal cun gl'autri ciat